أفظل ما أفقد سمعي السمع مهم عشان أقدر أسمع الناس واتواصل معهم، خاصة بالحياة اليومية، كمان الموسيقى والأصوات الحلوة تخليني أشعر بالسعادة. أما البصر صحيح مهم بعد لكن في طريق كثيرة أقدر أتعلم وأتأقلم بدون ما أشوف، مثلا عندنا المكفوفين اللي يبدعون يحققون إنجازات كبيرة، بس فقدان السمع يقطع التواصل مع الناس وهذا صعب. لذلك أختار إني ما أفقد سمعي.